Quruq teriga g'amxo'rlik qilishning usullari ko'p. Bu birinchidan uni nam tutishga harakat qilish kerak. Teriga ishlatiladigan turli xil namlantiruvchi vositalar mavjud. Ularni har kuni kechqurun teriga surtsa teri namlanishi mumkin va bu quruq teridan yaxshiroq.